dómari veitti Isavia í dag vikufrest til að svara kröfu bandaríska flugfyrirtækisins

sem vill fá kyrrsetta flugvél sína afhenta og sakar Isavia um stjórnarskrárbrot nú er vitað um á fjórða hundrað sem létust í hryðjuverkunum á Sri Lanka fjörutíu eru í haldi lögreglu en forsætisráðherra landsins segir að vígamenn gangi enn lausir samtök sem kalla sig Nýja írska

segjast bera ábyrgð á morði

hundrað og sextíu hafa fallið frá því samið var um frið nítján hundruð níutíu og átta segir stjórnmálafræðingur norrænt samstarf um lyfjakaup á að lækka sjúkrakostnað og tryggja aðgengi að nauðsynlegum og dýrum lyfjum ráðherra undirritaði samstarfssamning við norsk og dönsk

í dag fjölbýlishús í Kópavogi skiptir litum það er bleikt frá einu sjónarhorni en grátt eða grænt frá öðru með ráðum gert segir arkitektinn

gott kvöld Isavia fær eina viku til að skila dómara greinargerð sinni um kyrrsetta flugvél WOW air sem leigusalinn krefst þess að fá afhenta án þess að greiða tveggja milljarða skuld WOW á Keflavíkurflugvelli stendur þessi merkt hinu fallna flugfélagi WOW

sem vill gjarnan fljúga henni burt en fær ekki Isavia

hagsmunir ALC eru miklir ný svona þota kostar fimmtán milljarða króna margfalt meira en tveggja milljarða skuldir WOW neitar að borga skuld WOW til að leysa vélina út og hefur krafist þess fyrir dómi að fá hana afhenta í aðfararbeiðni

félagsins segir að því beri engin lagaskylda til að greiða skuldir þriðja aðila kyrrsetningin byggir á hundrað þrítugasta og sjötta grein loftferðalaga þar sem segir að þeim sem starfrækir flugvöll eins og Isavia gerir sé heimilt að aftra för loftfars uns tryggt er að greiðsla fáist fyrir skuld vegna þess loftfars sem í hlut á eða annarrar starfsemi til dæmis gjalda vegna annarra véla hvort sem er eigandans eða í þessu tilviki WOW lögmenn

telja kyrrsetninguna engu að síður ólöglega og að túlkun Isavia á þessu lagaákvæði sé fullkomlega ófyrirsjáanleg leiði ekki af orðalagi ákvæðisins brjóti gegn meðalhófi

og sé andstæð eignarréttarákvæði stjórnarskrár við viljum meina að framganga Isavia öll í þessu máli sé langt út fyrir það sem ákvæði loftferðalaga sem Isavia byggir á þannig skorti heimild til að kyrrsetja vél fyrrverandi umráðanda það hafi WOW orðið þegar

rifti leigusamningnum rétt fyrir gjaldþrotið þá sé nauðsynlegt þegar stjórnarskrárvarin réttindi eru skert að kveða skýrt á um það í lögum að hvaða marki það megi og hvernig það skuli gert þetta vanti í lögin þannig að í rauninni það eina sem Isavia getur gert er

en þeir hafa engin önnur úrræði til að annan en þann sem stofnaði til skuldarinnar Isavia menn telja ákvæðið ekki óskýrt við höfnum því alfarið það hefur verið byggt á því í að minnsta kosti tvígang áður hér á landi Oddur segir á móti að þau dómafordæmi séu allt öðruvísi vaxin og hafi því ekki áhrif hér það fyrirkomulag að hægt sé að kyrrsetja vélar leigufélaga tíðkast

sums staðar annars staðar til dæmis í Bretlandi og Kanada þannig að þetta er vel þekkt fyrirbrigði í hinum alþjóðlega

við erum náttúrulega bara að fást við íslensk lög og íslenska lögfræði og íslenska stjórnarskrá það sem hann hafi séð af bresku lögunum bendi þó til þess að þau séu mun ítarlegri og skýrari málið var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjaness í dag og þar fékk Isavia vikufrest til að skila greinargerð staðfest er að þrjú hundruð tuttugu og eitt er látinn í hryðjuverkunum á Sri Lanka

á páskadag ríkið segist standa að baki árásunum í morgun tveimur dögum eftir hryðjuverkin birtu hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við íslamskt ríki yfirlýsingu um að árásarmennirnir hafi verið liðsmenn þeirra

fyrir um tengsl þeirra við Íslamska ríkið annað en yfirlýsing samtakanna stjórnvöld á Sri Lanka hafa sagt að lítt þekktur innlendur neyðarlög voru sett í gær sem veita lögreglu og her rýmri heimildir til þess að handtaka grunaða fjörutíu eru nú í haldi lögreglu en að sögn forsætisráðherrans eru

enn einhverjr á flótta og sumir gætu verið vopnaðir sprengjum í dag greindi varnarmálaráðherra Sri Lanka frá því að frumrannsókn á hryðjuverkunum benti til þess að þau hafi verið framin í hefndarskyni fyrir hryðjuverkin á Nýja Sjálandi í mars þá voru fimmtíu myrtir í skotárásum á tvær moskur í borginni

úr öryggismyndavélum hafa verið birtar bæði í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum ein þeirra sýnir mann með stóran bakpoka ganga inn í

í dag var fjöldi þeirra borinn til grafar og eins fórnarlömb árása í höfuðborginni

fórnarlömb hryðjuverkanna eru á fjórða hundrað og enn liggja hundruð særð á sjúkrahúsum gomez fjölskyldan er ein þeirra sem misstu mikið í árásunum forstjóri Samgöngustofu segir enn mögulegt að bílaleigur sem hafi orðið uppvísar að

verði sviptar starfsleyfi öll gögn sem bendi til slíks misferlis hafi verið afhent lögreglu kveikur fjallaði í byrjun árs um

bílaleiguna sem varð uppvís að því að hafa átt við kílómetrastöðu í minnst hundrað bílum á fimm ára tímabili framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda gagnrýndi um helgina viðbragðsleysi vegna málsins bílaleigan starfi enn með starfsleyfi frá Samgöngustofu engin kæra hafi borist

frá lögreglu vegna málsins og svo virðist sem ekki sé verið að undirbúa löggjöf til að sporna við brotum af þessu tagi þegar þessi mál komu upp og grunur lék á og jafnvel játningar lágu fyrir um misferli við óskuðum eftir gögnum frá öllum hundrað og fjörutíu

og þau tilfelli þar sem er grunur um misferli eða jafnvel játað þeim gögnum hefur verið komið til lögreglunnar því það er að sjálfsögðu mjög ámælisvert og saknæmt Þórólfur segir að þessum málum sé ekki lokið af hálfu Samgöngustofu séu brotin jafnalvarleg og þau

líti út fyrir að vera verði gripið til leyfissviptingar við höfum farið í það að sjá með hvaða hætti við getum

eða jafnvel tekið það af í einstaka tilvikum og höfum meðal annars átt fund með ákveðnum rekstraraðilum og við gætum stjórnsýslulaga það er andmælaréttur það endað með leyfissviptingu hann hafnar því að skerpa þurfi á eftirliti með bílaleigubifreiðum það eru nú einu sinni lög í landinu og við förum eftir lögum við förum eftir þeim heimildum sem við höfum og það hefur nú stundum verið gagnrýnt af atvinnulífinu ef opinberir aðilar hafa farið

með offorsi og ekki með fullum heimildum við ætlum ekki að láta slíkt um okkur spyrjast við förum

eftir öllum þeim heimildum sem við höfum og gerum þetta eins hratt og mögulegt er samtök sem kalla sig Nýja írska lýðveldisherinn hafa viðurkennt að eiga sök á morði hún var skotin til bana í

þar sem hún fylgdist með óeirðum sem þar geisuðu samtökin sendu frá sér yfirlýsingu í dag þar sem þau

harma atvikið og biðja fjölskyldu og vini afsökunnar skömmu eftir morðið voru tveir ungir menn handteknir en sleppt án ákæru í morgun tilkynnti svo lögregla að fimmtíu og sjö ára kona væri í haldi Ólöf þú hefur fylgst fylgst með þessu máli hver er þessi hópur til rannsóknar hjá lögreglu

fá sjónarvotta til

sé vegna þess að fólk sé hrætt við að styggja þessi samtök

verður borin til grafar á morgun og forseti Írlands og forsætisráðherra

milli kaþólikka og mótmælenda ég ræddi við Sólveigu Jónsdóttir

níutíu og átta hafa hundrað og sextíu manns fallið í valinn

þetta er frekar viðkvæmt ástand sem svo blossar upp þegar atburðir eins og eru í júlí og eins á dögum eins og í kringum páskana þegar það er verið að minnast nítján hundruð og sextán markmið þeirra er í það sama og hefur verið

frá því að sjálfstæðisbarátta Íra fór á fullt og það er eitt sameinað Írland sem sagt ekki skipt upp í Norður Írland og Írland og að Bretar fari burtu frá Norður Írlandi og hætti afskiptum af

þjóðinni heldurðu að Brexit og umræðan í kringum það hafi einhver áhrif á þetta

geri það tvímælalaust það er náttúrulega gríðarleg óvissa tengd Brexit og öllu því og því fyrirkomulagi og hvernig það gæti mögulega spilast út fyrir fólk á Norður Írlandi þannig að ég held að það

kyndi undir þessa ólgu sem hefur verið undir niðri og að byggjast upp undanfarin ár félagslegt ástand á Norður Írlandi og sérstaklega og sérstaklega í þessu hverfi sem óeirðirnar verða hverfinu hefur verið gríðarlega bágborið enn verra liggur við eftir

upplifir sig einangrað það séu fá tækifæri og það er mjög svona frjósamur jarðvegur fyrir öfgahópa eins og New nýja liðsmenn því miður heilbrigðisráðherra undirritaði í dag yfirlýsingu með yfirvöldum í Danmörku og Noregi um sameiginleg kaup á dýrum og lífsnauðsynlegum lyfjum forstjóri Sjúkratrygginga vonar að samstarfið dragi úr kostnaði ríkin þrjú hafa lengi stefnt að samstarfi um lyfjakaup og vonast er til að þau geti styrkt stöðu sína sem kaupendur á lyfjamarkaði með því að sameina krafta sína nú með samstarfinu á að tryggja betur framboð lyfja og draga úr hættu á

hér á landi Svandís telur að samstarfið eigi eftir að styrkja íslenska heilbrigðiskerfið við höfum um allnokkurt skeið verið

þessu tagi og það mjög ánægjulegt að það verði af því núna fyrsta útboð ríkjanna var kynnt fyrir páska um kaup á nokkrum völdum lyfjum það eru auðvitað áhyggjur um allan heim að tilhneigingu til þess að verða svo dýr að þau leggja umtalsvert álag á ríkissjóði og þar með talið á Íslandi þannig að það er mikilvægt hagsmunamál fyrir okkur og íslenska heilbrigðisþjónustu að ná verðinu niður og það gerum við frekar með því að standa með öðrum en það er mikilvægt að átta sig á að þetta snýst ekki eingöngu um kostnað heldur líka öryggi sjúklinga og aðgengi sjúklinga að lyfjum það

sem bar eld að rusli og hjólbörðum í bílageymslu fjölbýlishúss við í Reykjavík á páskadagsmorgun Jóhann Karl Þórisson aðstoðaryfirlögregluþjónn staðfesti við fréttastofu að kveikt hafi verið í og meðal annars hafi

fundist á vettvangi hann biður þá sem urðu varir við grunsamlegar mannaferðir í og

sjö á páskadagsmorgun að hafa samband hann segir málið grafalvarlegt því ef eldurinn hefði náð inn á hefði ekki verið hægt að nota lyftur hússins fjöldi íbúa noti hjólastól og því hefði verið mikið mál að rýma húsið

halda markaðinum í gíslingu og koma í veg fyrir

á innfluttum kartöflum félags atvinnurekenda skortur er á íslenskum kartöflum kartöflum í verslunum síðasta sumar var kalt og blautt og þess vegna uppskeran ekki eins góð og oft áður þar af leiðandi er skortur á góðum íslenskum kartöflum í verslunum í dag uppskeran í fyrra var um tuttugu til þrjátíu prósentum minni en alla jafna

framkvæmdastjórar Bónus og Krónunnar hafa tekið undir þetta og segja að ekki sé nóg til af íslenskum kartöflum til að anna eftirspurn sölufélag garðyrkjubænda

félagi atvinnurekenda hafa biðlað til atvinnuvegaráðuneytisins um að afnema tolla á innfluttum kartöflum

bitni ekki á neytendum félags atvinnurekenda segir að verklagið í svona mál sé furðulegt löggjöfin er í fyrsta lagi skrítin hún í raun

framleiðendur geta ráðið því

það eru lagðir skattar sem tollar óneitanlega eru á innflutning með því að gefa þær upplýsingar að þeir eigi nóg af vöru höfum ekki fengið svör frá ráðuneytinu um það hvernig það er sannreynt að innlendir framleiðendur eigi nóg til af vöru

það þarf ekki annað en að svipast um í búðunum til að sjá að það er ekki

af kartöflum ráðgjafarnefnd atvinnuvegaráðuneytisins

um tolla á landbúnaðarvörum gera tillögu um afnám tolla ef skortur er á búvörum á markaði í síðustu viku hafnaði nefndin hins vegar að

virðist vera þannig að það séu tveir litlir framleiðendur sem við vitum ekki nákvæmlega hverjir eru sem að halda

í gíslingu af því stærsti birginn sem er sölufélag garðyrkjumanna horfist í augu við stöðuna eins og hún er og segir það er ekki til nógu góðar innlendar kartöflur og lækkið tolla eða afnemið þá svo það sé hægt að flytja inn kartöflur á hann segir það blasa við að verði ekkert gert muni það bitna mest á neytendum ég held það komi ekki til þess að það beinlínis vanti kartöflur í búðirnar eins og hefur verið núna undanfarna daga en þær innfluttu kartöflur sem fást verða á hærra verði ef

er vonast til að börn fái pláss við tólf mánaða aldur móðir í bænum segir tímabært að loka gatinu milli fæðingarorlofs og leikskóla en þar eru engir starfandi dagforeldrar elsti íbúi Ísafjarðar Karl Sigurðsson sem er hundrað og eins árs var meðal þeirra sem tók fyrstu skóflustunguna við leikskólann Eyrarskjól á Ísafirði á dögunum

fæðingarorlof þar sem engir dagforeldrar eru starfandi í bænum bærinn miðar við að börn komist inn á leikskóla við átján mánaða aldur en tekur stundum inn börn niður í tólf mánaða misjafnt eftir árgöngum sem getur skapað óvissu í starfi dagforeldra þá er erfitt situr viðkomandi uppi með þá tekur bara við óvissa og

og hvað tekur við Daníel segir meiri kröfu um að börn komist fyrr inn á leikskóla en um dagvistunarúrræði

ráðstafanir út frá því því það er alltaf stefnan verður það eftir tíu ár eða verður það á næsta ári engar hljóðvarnir eru við mestu umferðargötur á Akureyri en grípa á til aðgerða á tveimur stöðum í bænum samkvæmt mælingum er hávaði frá

umferð á Akureyri sums staðar yfir viðmiðunargildi sem eru fimmtíu og fimm

nú liggja fyrir drög að fimm ára aðgerðaáætlun sem bæjarstjórn hefur samþykkt fyrst um sinn verður horft til þess að verja tvö svæði á þjóðvegi eitt

í gegnum bæinn þetta er Glerárgata milli strandgötu og Eyrarvegar og Hörgárbraut milli gefa til kynna að hérna geti hávaði mögulega verið yfir viðmiðunarmörkum í íbúðarhúsnæði og eru engir aðrir staðir þá í bænum sem þetta á við um jú það gæti verið en þetta eru þeir tveir sem okkur finnst áhugaverðast að skoða og

mestar líkur á að þurfi að ráðast í úrbætur Andri segir ýmislegt hægt að gera hægja á umferð setja þrefalt gler í glugga af átta vegum eða vegköflum þar sem umferð er meiri en átta þúsund bílar á dag er hljóðmön aðeins við Borgarbraut engu fjármagni hefur á síðustu árum verið varið í hávaðavarnir

í rótgrónum hverfum þótt það sé gert í nýframkvæmdum þetta er ágætt eflaust í nýjum hverfum

þótti ekki nægilega mikil þeir mældu hávaðann við þessa umferðargötu í janúar þegar allt var á kafi í snjó hálka úti og umferð í lágmarki og hæg að mæla þetta einu sinni um hávetur gefur enga mynd umferð hafi aukist mikið og hávaðinn sé stundum óbærilegur Andri útilokar ekki að fleiri götur verði teknar til skoðunar en ég myndi segja að það væri kannski

nærtækast að huga að því í nýjum hverfum að setja enn þá meiri og strangari kröfur en við höfum gert hingað til fjölbýlishúsið fjórtán í Kópavogi er ekki allt þar sem það er séð það skiptir litum húsin í hverfinu áttu að vera lífleg og því fóru arkitektar hússins óvenjulega leið hér við þessa bleiku blokk

nei bíddu er hún græn hér við þessa grænu blokk nei hún er aftur bleik blokkin er í

þar sem einu sinni var hesthúsahverfi þegar horft er á húsið úr fjarska virðist það bleikt úr einni átt en allt öðru vísi á litinn úr annarri hvernig er blokkin á litinn

nefnilega spurning sumir segja að hún sé bleik og aðrir að hún sé græn en hún er nefnilega eiginlega græn bleik og grá mælst var til í skilmálum fyrir skipulag hverfisins að brjóta upp formið nota liti og ólík efni og áferð arkitektarnir hjá

Tvíhorfi völdu ál þar sem ákveðinni málningartækni er beitt til að ná

við vissum að þetta væri dálítið djörf ákvörðun okkur fannst bara spennandi að prufa þetta og ég held að þetta hafi heppnast bara nokkuð vel helgi Steinar veit ekki

til annars en að íbúarnir séu ánægðir en ég hef alveg heyrt út undan mér að þetta fari í taugarnar á einhverjum aðallega bleiki liturinn en ég held bara að þetta sé bara eins og með tónlist með góða tónlist annaðhvort fílar fólk tónlistarmenn eins og Björk eða fílar hana ekki mér finnst að það megi alveg vera eins með byggingar hana ekki mér finnst að það megi alveg vera eins með byggingar það verður austlæg átt á landinu næsta sólarhringinn allhvasst við vesturströndina fram eftir kvöldi og síðan einnig við suðurströndina þegar líður á morguninn rigning með köflum sunnan og vestan til en þurrt á Norðausturlandi hiti verður á bilinu átta til sextán stig hlýjast norðaustan til Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hér rétt á Valur vann fyrsta úrslitaleikinn gegn Keflavík í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í gærkvöldi Selfoss sló ÍR úr leik í átta liða úrslitum úrvalsdeildar karla í handbolta með minnsta mögulega mun og Chelsea tapaði dýrmætum stigum í baráttunni um meistaradeildarsæti í enska fótboltanum

dómari veitti Isavia í dag vikufrest til að svara kröfu bandaríska

kyrrsetta flugvél

afhenta og sakar Isavia um stjórnarskrárbrot nú er vitað um á fjórða hundrað sem létust í hryðjuverkunum á Sri Lanka fjörutíu eru

í haldi lögreglu en forsætisráðherra landsins segir að vígamenn gangi enn lausir samtök sem kalla sig Nýja írska

segjast bera ábyrgð á morði

hundrað og sextíu hafa fallið frá því samið var um frið nítján hundruð níutíu og átta segir stjórnmálafræðingur norrænt samstarf um lyfjakaup á að lækka

og tryggja aðgengi að nauðsynlegum og dýrum lyfjum ráðherra undirritaði samstarfssamning við norsk og dönsk stjórnvöld í dag næstu fréttir í sjónvarpi eru klukkan tíu Valgeir Örn Ragnarsson flytur þær og Birta Björnsdóttir segir útvarpsfréttir á sama tíma